Nako ngoji paling tamo tomodongo manege kia tomo sebab tomo manege inao ampong ena ma bisa kai kai bisa ma bisa manege nako ina goli oka dema bisa inasi daenoka nako wo wa taituwa manege kai dadi panyake nah trus kia binatang manege yang paling tomdongoli manege okia oboki <laughs> boki ngoji paling tomodongo idoa so totemo paling tomodongo karna pernaka iji ragoso <laughs> na jadi ngoji manege boki paling la tomodongo memang manurut nyawa manege okia pallihara onabi ai <hesitation> ai palihara ai kia ai kia bolo ai palihara manege boki ai binatang peliharaan lo duru ngoji ngoji mane tomatengo mane paling la tomodongo karna manege ijikiaka iji ragosoka a somanege dika.